एक दिस चार तोरनाटे आपली गाडी घेऊन रोड त्रिपार गेले। रात जाली काळोख झाला वाटे तांका एक धडळो मेळलो। तांनेम आपल्याक घोरं पावई म्होण विनंती केली ताणें त्या। धडल्याक गाडीयें बसोइल्यो माशें फुडे पावल्यो उपरांत। तांका एक भुर्गेच्या रोडपाचो आवाज आयलो पळोइट जाल्यार। तो धडलो एक धाकतय भुर्गेच्या रूपांत असलो ताका पावून। ते अबुझ जाले गाडी झाडाक आपटली आनी तांकां गुण आइल्ली। सकाल जातोच ताणीं डोळे उगते केले तेडना ते चारुई जण भेटले असले। ते बितगेन घोरा पोर्तले हे गोडण्याचो तांचेवर वडो प्रभाव पडलो।